نسقسي على بلاصا لي راني فيها ونستفاد من لو سافوار هيستوريك اللي عندي, باش هاكا نقولهم واش غادي يصرى باش مع الوقت نبدي نبانلهم نبي ولا حاجة كبيرة